Mine tunan tuna pum ai, mine masi papeait avangan nuan ne oit tan osiauan tan unat omain no towo numait era masi papue neko tan. Ina nova ne, bobon sepu nopen, ina nova ne, apaup papeait mineko moi nasiai. Manap tan inda mangi nin ututui apaun tanan. Avangan tan asne, minekera manit dake pura puan tan, era menikoan nimpunoi ne, manap era tauarai tanau nimpian.